Biem mbi be da me eyin e-sed. ne e-tanghe, ereghe nyi n-sed ben me n-chi oned mu mo tanghe ke ekwabashi buan mbe be ba franghe me n-kia kambe batce m-fu ba mung be bae edu. erughe e-juap e-juna. batu ba juna. ka ji k-jura, n-kia kambe bafce bada chi baku juap mbe ba tien ke biko nyi e-ben bnbong e-be. A-tce nwed a-a-man e-kwu ke na a yip erugh anyin top a-fe ke dishi namg ba tanghe ke nuong o ke dishi a-wa anyin ene yoo baeed ba kwu tun wa ka nyiam oned. Mmu nkia kambe betce n-fu ba da chi juap erughe. kibe kibe ba yinyin e-kye. a-ringe wan onyincheñg o-bonghe ne ba yinyin ba fe ne ba tced a-kye na ne mbe? Nkponghe okagara o-fe o. wo a-med a-kying ba yinyin ba yinyin-a-biying a-joup bato a-shuan nyin a-sed be sedeng mmu kia kambe batce n-fu ba mung edu enyin. edu aryin e-muong ka nyin. ba kwu tce ekwabashi erenghe oso e-nkpambe mu oso mu o tanghe kambe bira mbi oso ba da kwu jour. erenghe ba da man e-kwu dyikpen. Wa kanteg bé ke osokom a-ajigaji ba tum o ngnogoba. Ba mmeme o kibe be mmere. ba guogo wa nki ki chi a-tce a-kwure a-fee. wan a-mu o-fuu nyi o-da jigaji. ba be buan ba kama ba mmend. ba uip ba ba banyi ke ashibutu, o ba kpoe kwan nen. ke mu kia ba tcen gi batce n-uu denghe ku-fe ebuo ke a-zong biem anyin a-a-ri mbe ba mmend oned kia kpa ktku. a-wan o-da jigaji. kien kiku. kaji ka nuan be mu bi nyidenh ene. kira ka ji ki je okagara. ki da be ja ke be se. a-a-kam wan mu o-jigaji yipna-a-kige okagara a-a-ri onyin oned. a-ri buse a-mbu bu nyin o saad ban vhan, ba ba beh ba kye o datce yip abuo eyen a-da ta. buan ba fo kanteg ba fii to ba chi nang choum ke ese be nang dyikan be barche e-tce. mu kia kambe batce n-fu, ba re ka shuam ba nung ke dyikan. ba kobo mbe ke dyikan. a-pked bengua eyen a-seng a-ri ba tobo, a-ten eso r-ring ba kobo, okafara o-fi be bi nunh ke a-kan namg be mu be tce nwed. be nung ke a-kan be da chi be kwu juanh e-bam okagara o-kwi be kye ba kobo. mbe bi da-ja ke-dyikan a-nyi nbeten oned o-fe mu o-da o-be mbumd. A-fi ne orugaku mu a-da fu otugaku o-maa, a-tun benkua eyen a-sem biru eyen, a-chi. Bi kie tce ekwabashi, bi ku tce ekwabashi kanong kanong, ne dyitiem e-teng. ne busun e-tce, de kyirinshe bisu bi ku bi roung kifun ke oshe a-rirgh wan kisad kanong kanong fee mee ke bike. ka-nyi nkere o-kpad de pay nkui e-men o-kped de wap, a-jo a-fu o-kwu fuun, ba yip a ba dim ne nyi. Kamgbe mu them bisad a-roung ba muog bibeh edu a-am bi tce. Ase e-ten ba datce baku fe bide baku muong o-fergiku e-be ki ji, ba muong nkwom e-be ki ji, baku tcen ki tce kibonghe ba fe bidee, a-bisad bi re kambe buteh ba nad kambe ba kped e-kye wan buse a-mu ene, a-ba doh fe dyifed, nang ba doh fe dyifede a-ba ben o ba tye wo a-ja nya, ye o doh chi bah, muon o-ri ne wo, muon o-rine wo muon o-rine wo, Ye o doh chi bak. erenghe mmbe bá ri ne wo ene to ke mmbe bá yibingh beshuo ba sadenghe baned batca ba fu mu anyin ene a-muong mu anyin, mu anyin ne ri ne nyi. Edu anyin e-da nuah eda tiem, baneten kese baku tun buan e-be, e-wan eyen ofii choum. Kye, datca dim ke dyikan a-muong wan kese, tenghe a-erenghe o-da kye, tenghe a-erenghe ki da a-chuap, tenghe erenghe o-da kam kashuam, mmbe ba nyinyin, tenghe kambe erenghe ba da ram birding, buan ba nyinying e-tem oho o ba fi to ba man e-ram birding, kibe kibe kantag, ase e-fen ba fi to ba banghe e-fuon, a-ba kor dyifed ba da fuum, bu-je cho o ba fe bandam, kantag be chi na, bane-efen ne banchi e-ten chuabang be ke ogba a-mu, a-tcenyring a-tcenyring banchi eteng bi kuong e-tun buan e-nen, achi fab fab ke nbuo kyringhe a-da nyid ki tce wan eyen mo tca, ba tcen mbe mbe ne wan eyen, banchi e-ten ba ku be chuap ba tun buan e-be, banchi eten cho o ba ne e-kye buan e-be akpugha nwed, kibe kibe a-tcenyring a-tcenyring buan ba nyinyin, ba fu a-nki a akpugha nwed o-tce nwed o-man o-choo o-da beh oned o-to, o-chuap me, bi da chi be kwu kabe ene, kyirung bi kung achi be re kyiring oshe mu o-ka, ba tu dishi oshe cho o ogba mu ba nyinyin, buan mbe ba tce nwed ke mbe ba kye kambe, a-tce ke ogba mu okagara buan mbe ba tce nwed ke mu o-kye kambe, mbe mu ne baned mbe batce nwed cho o ke ba nwed mbe kankan, be chuap buan e-ten mbe banyinyin erenghe mbe to ba da kwu tce da tce ba nwed, ba ba bah kise eten. Be da chi be chi kabe nbi-fu wan onyinyin o-fe ne nki o-da be e-chuap ke ka fagabang, a-wangi, mbe to mbe ne nki ba da be chuap, a-tcenyring a-cenying, bukyii nbukese be ku kyi be kye to buen mbe ba nyinyin. a-a-mu a-wrom ye o-da e-bam? Chi wan nyinyin. a-choum ki chi o ye o-da kwu ne wo? Chi wan nyinyin. Wan onyinyin mu ne be ked choo mbi mu o-chuabang ke ese, be da chi be kwu mueng kambe ene, be chuap kambe, enenghe mbe to ba da tce ban nwed ba tyiebe, be yip kambe erenghe e-bonghe nang be esa e-tea ke djikan e-ke ku ba kyi bukyii a-mbu bi ku gziem buam e-ten mbe ba nyinyin, be kyi be kye kambe erenghe mbe ba da be e-chuap. a-wa a-fu wa chuap wan onyinyin, a-a-kpo wan onyinyin a-mu okabang na ne wo, o-chi o-fu me bonchi e-ji, i-da me e-tun, a-be chi nen osowo o-chi a-chuap beh. be kan, a-tcenyring a-tenyring buan e-ten mbe ba nyinchan choo, ba-fu ba chuabang be, a-kwu a-wrom ba beh ba faranghe nyi, mbe ba tce o-tce ba nwed, a-ba da beh ba nyin, ba nyinbe ba kambe ba sid, a-wo a-buom a-fu wo a-chuap wan onyinyin den nen tce ki ku na? Kabe kabe cham a-nkyi ke dyitiem eyen.